Omumvo sho kwali omayovi gaali nomulongo nantano. ethimbo ndyono ngame omushona ndishi. ondili nee mondondo ontintano. po otapuya otuula poskola yuunona mbu wa pita nawa okuza ha ka pita nawa okuza ponomola yotango. sigo okanona okatitano. Nangame nee okwali gomongundu yaantu mboka taayi kotuula otuula okwali nee tayiyi metosha. metosha national park momwene mwene ngaa. mwiya hatu pungula iinamwenyo yomokuti. Ohatu kala nee ndishi tunamo na- naatalelipo yaza kiilongo niilongo tayeya okutala iinamwenyo. Onda mono mo nee onkoshi. Onkoshi oyo oshinamwenyo shoka nda mona oshitilithi. Okwali nee nda mona onkoshi ondumentu. ndji ya tya omafufu kothingo. tandi mono wo onkoshi onkiintu. ndjiya yaanasha omafufu. Yoh onkoshi sho ashike ndeyi mono ngeyi. onda tila maan. Okutya ngaa shili ondili mobus. maara okwali ashike ndi wete ndafa teti pamwe otayi nukile ko bus? Etayi tu lipo nando ookuli. Onda haluka nayi. oshinamwenyo oshitilithi. Otwaka ende nee pooha netale limwe tamu nu iinamwenyo. otwaadha nee oonkoshi dha langela iinamwenyo Dha langela iinamwenyo mbiya ngaashi uumenye. oongolo. oonduli. sho tadhi yi nukile sho tadhi nu. Onkoshi yimwe sho ashike ya nuka ngeyi. okamenye ko otaka fadhukapo. oka nukapo mos. And then oya- yo otayi kenya nee komayego nee. Ontilithi nee mpono onda haluka nee ngame omutima gwandje otagu dhenge. tandii pula teti kalunga kandje onkoshi ndjino ndishi itayi tu pulukilepo yo yiye mo- mo mobus muno yitu lyepo. Okwali ashike tandiipula tanditi ngiika ngele oya mono ompito yokuyapo po bus ngame ote hiti kohi yiipundi. kutya ite gwanako kohi yoshipundi shobus ondina oku ithininika ko molwaashoka onkoshi oshinima shoka hashi hatu atuhe. ondishishi kutya onkoshi otu yishi. ohatuyi tila. onkoshi ontilithi nayi nayi nayi nayi. Osho oshinamwenyo shimwe handi tila. nonkene oh. oshikando shandje shotango shono ndeyi mona. omumvo ngono gomayovi gaali nomulongo nantano kandina esiku ndiyi dhimbwe. nonando opaife sho te popi ngeyi. o- o- onda fa ashike tandi dhimbulukwa ondjokonona ndjoka ondi yina ashike sho kwali ndeyi tala. naasho tayi kambadhala oku nukila uumenye. naasho yimwe ya ka kwata okamenye pothingo etayi puka puka. Oshinamwenyo oshitilithi nayi ndeshi mona metosha national park.